पहिली आपली सीवी तयार करूनक इंटरव्यूअर। राख दीऊनक जायो मगर। तुमी त्या जॉब खातीर कितले बरे आसात ता सगांक। जाय अनि या जॉब तुमका कितेक जाय याय सगांक जाय। अनि या सगळ्या ची एकदा तरी प्रॅक्टिस करून वाचांक जाय।